Sa moora naak aqa'ram cha wehchin este sa moora sa moora naq'ahsaam nriqap nq'ahna naq'ansaam pa nri'an bom bom bom entonces nri'an sa moora re' re' nri'an por ejemplo sa moora nqa'an utilizar chi paam aveces chi paam janaj sa xaj o ja'ar nqa'an utilizar chi paam sa nim q'iij por ejemplo loo' laloo' chi paam qatinimiit nki'an utilizar demasiado sa moora ruu' taq comite verda nkiqap nkiq'ansaa ya qat'aliim cha hoj ke wula naj nimq'iij chi paam qatinimiit porke ruu' laa sa moora loo' hoj nqa'an identificar taqee' lo ke es qatradiciones verda y ja'ar arre' pues qat'aliim ke wula janaj nimq'iij chi paam sa qatimiiit